<hesitation> Zaho aloha tsy- tsy de mahay resaky vandivandy mikasiky tabalaky. Fa ny haihaiko momba anazy zao hoe- hoe s- tabalaky mainty regny hoe - hoe tabalaky gny mpamosavy zao de- de izy koa ataon’olo hoe ipetrapetrahan’ny fagnahy raty regny.